لو كان عندي خيار بين الإحتفاظ بإسمي الأول الحالي أو تغييره، أعتقد بفضل الإحتفاظ بإسمي، السبب إن الإسم جزء من هويتي ويعكس شخصيتي وتاريخي، تغييره ممكن يخليني أحس شيء غريب أو بعيد عن نفسي، بينما إذا حافظت على إسمي يبقي عندي رابط مع الماضي والحياة اللي شفتها، إسمي مرتبط كثير مريت بها.